Ñy fia moa, azo ajary na ajano añatiny vata fapangatsiaha, alohany tsy azo inana ñazy sasy, añatiny ñy roe ka hatraminy ñy telo andro avao ñy ahazoa añajaria azy ao <shushes> ;fa lafa mihoatsy ny zay ie, fa tsy azo hany koa, fa simba.